Era kulle geloba e wodi no kobe wuri no kunye, sai nono kunye jorde. Gelode wa wulwulo e gulamuɗum e wawi jabugol wuwowl tono kuli wulei sanne-sanne wulwlu fu jiffoto <noise> e banye goloba ngan e tawi e tcogoro muɗum jemma to nga fukkake sai a tawa a wulwulongon e wurtiro e tcogoron ɗon, kadan <hesitation> keden ngeloba e toffa mudum e wada warti gene jorko <noise> jajuko latiko e ko e yahaa e wulwulo tom ressaɗum wam. wa kadin ngurul geloba e wada wafa e tekki geloba e wawai yargo ndiyam yobo ko yahirnko e lewru yaritaake kadim, un ɗom wadi ko juda e geloba e wawai nokkunde jordo, nokkunje saino to tawa ndiyam wala ko nyame wala.